जैसे हम खाना खाते हैं तो ऐसे खाओ की शरीर को भी लगे। पर कोई ऐसा होता है कि खाना तो दबा के खाता है लेकिन लगता कुछ नहीं है।